Weeda uui, tar tar iga haramga jilike, desi des <hesitation> ازرق فاتح haramga jilike, semaga, takoni, digita uue طبعا nubal bedriltoni fiyiglu, meribidotoni, fiyoja sema gugnlu, fejirn awol logon digita sama gugnlu, irkikoni buuda, buud dawira, urainga fintan gon <noise> magnga mediname sema daifa, kalinga fintan goni magnga mediname sema sema daifa, tar لون ازرق wida nubinogo haramga jilikache.